A daba noi ta, davaxichi taton ña, nratonti anria miti davaxhichita no noi na kutoni initi chi no kuan iinti ta jan chiko tan nadagati, ta nrida nrida no vei inkati ta jan na chokuin nidati onka.